Ujun bueno este njaka ndexajan ha'a, <hesitation> ii ya'a yivi iyo iyakuati, nde siempre njan kavade, siempre kavade denotu este he iyo tata njan njide deyuade xavakana yua yide njade taxjade fruta koño njade te dii alimento njade tetuña ndaño xa'a chinde tuña ndaño njakuerna yukua yuu ke'e xaba ho fuerza tadejinode ho, njetene ne'e xatiñode ho fvuerza de hitode enje de tuu que xantinde pero njaxa'a hiyo este denjavaxta te oxini kute yikua.